Udé mukanum mara alunlum yo yoomé éfirgo waamé éfirgo yo écimé imbi ubang do nu sola waaf wa jébi jébi, nujoow uŋa ubang do jambi muting mukajéén imbi may nulola sola, éŋa maal ma jébijébi, to nubilé éjoow uŋorul mo éém miin uju uwayéén daraas énini néjébi, buyégéhi busého.